<noise> jakuixhí ihó <hesitation> itá color de rosa rosa, ihó cladiola rojo ño'o, ihó cladiola color de rosa, ihó este asusena, asusena kyxhii, asusena kuée, asusena anria nani itá ñá, esté asusena rojo rojo rojo nrida itá ño'o ihó nombre nombre itá hí.